खेल कहना चिज हरेक मनैंक इच्छा अनुसार कैहदेउ फरक फरक होइ सिकता । अइसने करके कुइ मनैं ओहके कौन खेल मन परता कहलेतिति कुइ मनैं ओहके कौन खेल मन परे सिक्ता नै मुल अब हम्मर देशके बात करबो कहलेतिति हम्मर देशके मनैं अब मन ते कैहदेउ फुटबल खेलेक फेक परैतियाँ । क्रिकेट खेलेक फेक परैतियाँ । अइसने करके आउर आउर चिझ फेक खेलेक मन परैतियाँ मुल काचिकहतियाँ हम्मर देशमे जेदा ति जेदा खिल्ना खेल कहलके भलिबल है । भलिबल काहिक है कहलके मतलब हम्मर हिंयाँ हिमाल हे, हम्मर हिंयाँ पहाड हे, हम्मर हिंयाँ तराइ हे । अब तराइमे कैहदेउ औरे उरे खेल खेलेक तहनि जैसेकि क्रिकेट खेलेक तहनि बहुतभारि ग्राउण्डके आवश्यकता परता । फुटबल खेलेक तहनि बहुत भारि ग्राउण्डके आवश्यकता परता । उ ते कैहदेउ तराइमे मिलजिता मुल काचिकहतियाँ यि पहाडमे, हिमालमे ग्राउण्डके अभाव रहता नै । ग्राउण्ड नाइ होइल कारणतिति यि खेल नाइ खेले सिकतियाँ तहिमारे हिमालमे, पहाडमे, तराइमे सबघैंयाँ खेले <hesitation> बन्‍ना कैहदेउ छोट ग्राउण्ड चहना होइल कारणतिति जेदा तरह भलिबल हम्मर देशके मनैं <noise> खिलतियाँ आउ भलिबल राष्‍ट्रिय खेल फेक है । जेदा खिल्ना, जेदा मन परैना होइल कारणतिति ते एहके राष्‍ट्रिय खेल घोषणा करल हे नै । तहिमारे हम्मर हिंका मनैं, हम्मर देशके मनैं जेदा तरह भलिबल खिलतियाँ आउ काहिककि ग्राउण्डके अभाव हे । उहिमारे जेदा तरह भलिबल खिलतियाँ केहे सिकजिता नै ।